No ka pūlehu maikaʻi loa ʻana i nā lauʻai eia mai nā mea e hōʻoia ai. ʻO ka mua, e hōʻoia i ka wela. ʻAʻole nō maikaʻi ka wela loa, a ʻaʻole nō maikaʻi ka wela ʻole. ʻO ka lua e hōʻoia i ka maikaʻi o ka lauʻai. Mai hoʻohana i nā lauʻai palahē. ʻO ke kolu e hoʻomiko mua i nā lauʻai i loaʻa kekahi ʻono i loko.